Mba ia koa nametraky an'ity taratasy ity eto ambaravarako eto? Andraso ho jereko ny raha anatiny ao! Ao anatinao ny hery mbola tsy takatrao fotsiny. Mba igno koa dikan'izao? Hum andraso ho valiako ity da ho tla-hotsaraiko i hoe mba omeo fanazava, fanampiny amin'ny raha nosoratinao ty aho.